آج کل کی زندگی میں ایسے دیکھا جائے تو یہ <hesitation> ایکسرسائز بہت۔ ضروری ہوا، بہت لازمی ہوا، سب کو، بہت لازمی ہوا سب کو۔ اپنے کو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں، پر میں سچ بولوں تو۔ ایکسرسائز بہت ضروری ہوا، ایسا نہیں ہے کہ صرف موٹے لوگ۔ باریک ہونے کو ایکسرسائز کرنا، ایسا نہیں، پتلے ہیں تب بھی۔ ایکسرسائز کی بہت ضرورت ہے، تمہیں موٹے ہیں تب بھی تمہیں ایکسرسائز کی بہت ضرورت ہے۔ ایکسرسائز ہمنا بہت، مطلب ہماری باڈی۔ کو، ہماری جو جسم ہے اس کو آنگ بولتے، ہم اسے اچھا اچھا۔ بنا کے رکھنا اور <hesitation> سب سے لازمی جو چیز ہے وہ ہمارا کھانا ہے۔ جیسے ہمیں ایکسرسائز کرتے ہیں، ویسے ویسے ہمیں <hesitation> اچھا جو ہمارے۔ <hesitation> نفسیات کے <hesitation> طریقے سے بھی اچھا رکھنا۔ اور ہمیں باہری طریقے۔ سے بھی بہت اچھا رکھنا، باہری آنگ بولتے ہیں، اس سے بھی بہت۔ اچھا رکھنا، ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت ضروری، سب کی زندگی میں سب سے ضرورت ہے۔ میں کم سے کم ایک دن میں ایک گھنٹے سے زیادہ، مطلب ایک گھنٹہ صبح میں، اور شام میں آدھا گھنٹہ؛ میں مطلب ٹائم نہیں ملتا کالج کی وجہ سے اور اس میں اتنا، مطلب اتنا دونوں چیز میں ایک۔ <hesitation>